Arak, al warwar oningan to lakman na taltal farawon. Ningan to milau, ningan ting an bakbak. Ningan to lakman na ning sa i kes milau sa, mi milau i tik ep lakman, ningan i bakbak kabas i ting ep lakman. Na onga a rak al usrai oni ning to lakman, oenp lak maa anumeti sen, i bakbak kabas i ning to lakman. To lakman ning i, maskai sen to min sian i ning to lakman, i wur i to takman ning. Lakman na i kes, itik, itik, ep tarai na i kes tinga sup lon itik ep lakman, ning dit gat sen to, to, to mamaran dit rere woki. Dit wuwur barim, dit aim to yai wai, mamarsan sen to baran na dit wur i ting on i tik tik ep lakman. Ep lakman bel i wut on i tik sa ep kawatan miasian, mas kai sen to miasian i tik, itik ep lakman. Ting na kaptur pas gau, mas kai sen ep minsian i ding ep lakman, ep toltol an nun ep tarai tingsam an lon i ding ep lakman. Toltol anun ep tarai tinga sum lon i ding ep takman bel inap lar el rak tar ep toltol anca itik ep barsan ting ongo lakman masik. Ma dit rop aningsa dit kes kium oa itik sa ep ap. To toltol anca dit i, i mamas kai sen. Ep baran na rak al warai, na usrai on. Tingsum ba lon i ding ep lakman, dit kes, dit laun, dit gom, mas kai sen ep atete anun dit i ting an lon i tik ep lakman. A gom pas far on itik ep lakman, ta an niu ailan, dit warai tong an namatanai, i ding ep ap. Mas kai sen ep toltol anuni, ap fapning on ep lakman na iace a wot on. Taim na iau a gom tinga sup on i ning ep lakman ning. kirai lalaun anumet i, met rere aim to tan barim tintin. Ep tarai bel i tik sa ep barsan el wur i i ding ep tan barim ning. Tingasup lon ep lakman dit rere tur kiom kon wuwur anan i tik ep tarai taman. Las na al warai na ona dat el wur ep barim anan i da ep tarai taman na. Sur i ding ep wuwur ning, bel na u sa masik o itik ep barsan o ep fain el wuri, ma dat el tarkiom mai- in. Taim nadi ur kiom mai- in bel kanak na ol lou dit on a pitkalang el dang. Ma ol sang sa ep kaikai ngan dit i. Ol sang sa ep baran angan. Ol sang sa ep barana ngan kes. Al warai, lar na, al wok anan itik del wok anan i tik ep tarai taman na ona an rah o latu kobot. Lau kobot ning e mading na del wuwur anan el sang tar. El sang to baran angan yayayuh, el yarah ep yam, ep huh, ep kaukau. Na, na i gat al tok nanat na dit el amrai pol anuni, api ep tarai ting sup, ep barman ning na dit wut kon i ding ep wok ning, dit el wuwur dit el ian sen tok kaikai ning. Dit el wuwur rop, an murun ep wuwur dit el angan, dit el gat to kaikai ngan dit dit aning i kes. Taim na ditwok, dit wuwur, dit kai nana tarai. E mading na anuni ep barim ning. Isen el tatanur, el pirat, el tangur to yai apel dakai ep mamuni. Ne el dakai tari ep mamuni ning, el dakai soi tari ep mamuni ning, nangnang el is ep kirai el alar fari, el won, o el is o el siok ep kirai el alartari sur el nangnang sa ep kamis el sai akak far basa ep mamuni. E kamis el saai akak far ep mamuni, an murun i ding. Ep mamuni, na ki marang tar, el kep ma ka bar nanat met ik. Dit el inan kating. El bas kep mungmung ep tarai on sen. Diat taman, lar na na i ep tin naulai on. Ok I mai- in e mokson, dira mokson el, el bas tol manglar ep barim. I na u- usrai lik na onto mamarsa to, a u- usrai tik onto mamarsan to lakman na minsian dit on i tik ep lakman. Sur na warai on i tik ep lakman irere gat sen to minsian. Na eptarai mokson ning dira dakai soi ep barim, diat taman el. koi- i ep barim, kep soi to kaptukul. <hesitation> Del sipuk soi to kaptukul tin tin to kaptukul tintin del kepsoi. Ap an mur del, diat taman el tol manglar akak ep lon ep barim. Sur dekel sang ma sur ep taim ma konep ankes ep ban is. Dekel parai ma ep wor alar ep barim. Ep wor ning nak kon moh? Ep wor ma ning na dekel parai, na kon lukaut tar ep barim, kon nosalar ep barim sur ning ka bai boroi dit el tol panai kon kawas kating lon ep wor, kating sup lon go barim. Na warwar lik na ep barim besen di aim. Ep barim ading sen di sangi ning. So ep taim na kon sang ep barim, e mading na anuni ep barim lar na na i ep tanaulai on. Okay, itik ep tarai taman, el kep e tan diat, kabai nanatun. Dit el inan dit el. Diat taman el koi alar basa ep barim ap ep wuwur anun, anuni ep barsan tingasup lon i apukun lakman na a warai liki, tim andeh an matantiduk. Tanga sen sup lon i dah ep lakman lamtin. Ep wuwur anun, el sang ep goto. to' yai ap el nosnos sur al tok nanat na i nap na elkep di sur dit el ar nangan kon wok ma pen ep banis woki ma ep wor. So ida na warai tiki ep lalaun ting oni da ep lakman na on tar gau itik ep baran lamtin, ep pasin, ep toltol on ep wuri ep barim. Taim na i vut on a kalang, ep kaben na kon aim ep kaikai, kon aim ma ep barancengan. Ting on itik itik ep lakman i gat sen ep kirai na ep tarai tuturai na aring dit muri tari. Mur i tari. Di warai na ona, ida ep kabena kon tangur ep barim o kon pirat basa. Pirat ep barim, yo kabennisai gau kon wur ma ep, kon fanguri. Okay, em kaben nisai an wur on, ep warwar lar lar saide a warai. Kaben nisai an mur on kon, kon fangur i ma. Na ki tangur tari ep barim ning, wuwur anuni nangan di kon. Bus kiom to yai kon ep wor. Bus kiom to yai kon ep wor. Ap kai nanat dit el wut dit el nangan i. Bel el lo dit on a pit kalang, ep tain sen anuni el tutun. Ef fain anun i el tutun, tutun ngan kai nanat metek na dit nangan a bun anuni kon wok nangan a bun anuni kon bus to' yai. Kon sang pas ma, sang pas ma kon atur ep wor. Na ep taim na wor na ki tur, bel ma ol kapan. Na di tun soi ep barim, an lon ep barim. Di parai to' ubeh basa, nang diat el kui ep, kur manglas ep barim, parai to' ubeh.